Miezaka manao sary amin'ny tanako aho angambany, eny e, amin'ny patte moa izany, manao sary manazava tsotsotra an'ilay izy hoe nisy olona mpanao ody ratsy dia ity izaho nandefasany sort aho, asiana sary kelina tselatra izay ohatra mankany amina dia avy eo aho lasa transformé en lasa alika